Bi ye kwà lap ngha ɗo nyɨ. Mpì ye ngò butomi, ɓe mari ɗo bɨjɨm bi ye wàk-wàk mùn ka yɨlɨ, kò ye pan mun jep gurm mwa cɨncɨni nyi ɗo mar. Mar ye mu pò màr kɨni, ɓe mu màr mpìteko mwa sem, kùm se shɨ ɓutnu ɓang. Mpìtèko mù met kɨnɨ ka pi sit nkàsuwa ko mù la koɓo shɨshɨkɨ. Mpìteko mù jɨ mu sem ngòkɨ. Mar-mar kò ye mu pò màr kɨni, ɓe don nti. Punu mwa, ɓe mwa man màr kɨ mbì shal ka. Mbì màr-màr kɨ mwa, mwa pò màr kɨ mwa mwa, ko mwa sem mwa ɓe bi mwa dit gàk. Ò ye wàrng mwa, ka nyòk kɨ mwa ye mwa pò màr kɨnɨ tun-tun-tun-tun ka bɨdɨr yɨl nyi ɗo shwe. Bè ka shi kɨni, ɓe lòk ɓe yɨt pò jɨ bèt mwa. Jɨ ɓet mpunu ɗa mwa a ɗyi ɓe mwa jɨ kɨ màr kɨ bi kò shin mwa, mpìteko mwa semɨ. Mwa jɨ kɨ màr kɨ shɨngkaɓa, mpìteko mwà kàt ko mwa semɨ. Mwa jɨ kɨ màr kɨ nzhita, mpìteko nɗin kɨni, ɓe mwa kàt Ɓang. Mwa duk mwa yɨt yɨar kɨ kè kɨ mbìse shɨ pò mwa kɨshɨk ɗo ɗa. Mpì ɗa ɗak-a ɓe mar-mar ye mu pò màr kɨni, ɓe mu mari, ɓe mu màr nyɨ tar pas. Kò yè kɨ yal ɓe mu ɗir shɨk. Ngò butòm kɨ ɗɨr kɨ shɨk, ɓe mu ɗom kake kòn kɨ pi mwa. Mù kwak yangɨ, mù jɨ mu pyap yang ye mu kwak, ko din mar kɨ ɓeli, ko àm fwan kɨ jɨ kɨ te, kɨ̀ pasɨ kòmèye nen ɓot àm nfwan munɨ, ɓe mu ghɨr mbì kop funu mwa, ko mù met ko mù met ko mu dɨm mu kop shwe ɗa. Mu dɨm mu kop shwe ɗa, ɓe nyi ɗo ngò butom mun. Mu ko shwe ɗa kɨ jɨ kɨ put nyɨlɨ, ɓe Mu ɗap cen, mu ɗap cen, cēn kōs. Mun ngas mu nang tè cēn kōs. Ko mu dɨm mu er dang nyɨ. Kashi mu er dang nshwe ɗa, ɓe mu yàl mù parp nlu lèput, ko mù yɨt shwe ɗa mwa, bap-kwan, bap-kwan, bap-kwan, bap-kwan. Kwang ye mɨ kas pet ɗɨ ɓe mɨ nyi mu yɨt fir, ko kuma petɗɨ ɓe mwà kè mwa nùng. Ɗang mɨ nāzā pet ɗɨ, ɓe nyi ɗo bap-kwan, ɗa ɓe ɗar mɨ nyi gyi a, ɓe kè nùng. To, ner kɨ mbì màr-màr nè yè mu pò màr kɨ mwa ɗa mwa, ɓe mù sem mwa nkin-kin. Mu sem mwa nkin-kin. Kò ne ye ko nga lɨ tèni mu sem ka kà. Mu sem, mu sē ner kɨni, mu nɗin kɨnɨ, mu cɨn kome ner kɨnɨ. Mu eng makaranta njèp mwa shɨshɨk ɓang. Mpì ɗa be bi ye nga man kake ka tòng funu ka ngas ɗo ɗa. Ɓe ngà ɗar gha gyi a dɨt.